Livi te ko ye espeju, ye espeju naá xi ye lo na ndɨ'ɨso kuu lo livi kotondee nkaso meeso jnu ni nduu wa'a nkaso, lo jɨ'ɨ nkaso nde nka jue'eso so ɨ́ɨ́n vīkō a ndee nka jue'eso te ni-ni ndala viíka nkaso meeso, te ye naá lo kunde'ya nkaso meeso nuu ye espeju naá.